اني بعدد ارقامي المفضلة من صفر الى مئة، عشرة ارقام. فأول شي احب رقم ثلطعش، وبعدين احب تسعة وستين، واحب خمسة، واحب اربعة، وثنينة، وعشرة، واربعة وستين، وخمسة واربعين، وتسعة وسبعين، وطبعاً تسعة وتسعين. هاذي احسن الارقام من صفر لي مية.